Ma tahasiq säänest <hesitation> külgi päält, takast küländ lühküt, <hesitation> aga päält veidükene pikembät, mitte peris tukaga, aga siski säänest <hesitation> vormitavat.